Nquio cantyja ꞌnaaⁿ nquio na niom na quilalꞌue naquiiꞌ caseina na niom nquio na joꞌ tsuu caliuuꞌ chaꞌjom cwii xio na nncwo̱ naaⁿ luaaꞌ na na xocweꞌ joꞌ na catsiuuꞌnaꞌ niom jeꞌ nquio nquiotmeiⁿ yom niomnaꞌ na cachꞌunaꞌ na xcweya ndoꞌ na ntꞌmaⁿ luaa jeꞌ cwii xio na nncwa ꞌnaⁿ na nchii na naaⁿ na xocweꞌ xeⁿ nchii chaꞌ na tseiꞌ oo nda̱ oo oo cwii nnom joꞌ tsuu tsco na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ na ñꞌeⁿ naquiiꞌ nantquie nueⁿꞌ ꞌnaⁿ na nljeiꞌ naquiiꞌ cwii caseina mati jeꞌ ljeiꞌa ncjoluaꞌnaaⁿ, ncjoluaꞌnaaⁿ na cachꞌu, ncjoluaꞌnaaⁿ na ntꞌmaⁿ, ncjoluaꞌnaaⁿ na mantꞌmaⁿti joꞌ tsuu mati jeꞌ nljeii tsꞌaⁿ watso, nljeii tsꞌaⁿ watso, watso lioo, watso na cachꞌu, watso na ntꞌmaⁿ, watsomeiiⁿ jeꞌ mati jeꞌ cwii cwii chuu na maⁿꞌnaꞌ jndaaꞌ ꞌnaⁿ na nncwanaꞌ nnda̱a̱ jeꞌ na nlalꞌueeꞌe tsꞌaⁿ na nlꞌuu na nncwa ndaateiⁿ oo cwii waso na nncwo̱ ntjo mati jeꞌ nljeii tsꞌaⁿ joꞌ tsuu joꞌjndyu taza, taza, taza nleilꞌuenaꞌ na nncwa ndaachi na nncwa cajue na nncwa ndaaxua nueeⁿ ꞌnaⁿ na nljeii tsꞌaⁿ naquiiꞌ caseina na quilalꞌue.